شوف انا ادا بنيت كولوني هنا في المريخ اندي معيا خمسة عباد ندي تشوتشو تدي الكوج ندي السميلي ندي بزوكة وندي- وندي الميلي اه باينة ندي الميلي هدوهما ليونديهم معايا هدوهما الاشخاص الي مدبيا يكونو ف- تماك معاية